Ny karazagna patalôgno ndraiky ediny misy ny short de matetiky andavanandro an- andragno fogna magnatao izy fa tsy de miboaboaka loatra de misy ny patalôgno jeans i izay tegna matetiky ihentigny mandeha mianatra na mandeha miasa <noise> de misy koa ny velondriragna de tegna matetiky agnanaovagna izy mamonjy fety regny.